Maci ba mu tsighimu wali gma kayani gaari pa hyi pu gaari ba mu tsinghiya, ni daa hyi sinna ghumakhi mashimu ɓaɓurna hyi sinna kekenu, hyi sinna cini ca yan ƙiƙka subun irin ni baturenu, hyi sinna yani bu muca lthawama muca lthawa nu yani bu mutsighimu, mutsighimun banbancin daa khin ni kayana'a, ni da kaya ni daa ma ta ruvu bahuna, ma ta ruvu duburna ma sa ruvu kwabu lthabuna ma sa ngaban c'amaza, masa ma ta kurinni ba kurrini yamasi kawai caba wi ma ndakhi wa ndakhi kuwayo caba ya kauwuwi, ya ndaka ti vuni ya dirau, sai wa hala duburna wa vya ɗahyi, wa ba wa sai suwuyi wa sa c'amaza, to c'amazi ga daa wallhi lillan ba ya di ghiyafana ba ya u'musi ya ya ya <hesitation> ya ya mbumbulthusi sai ya vya ya gaja gajina. Sai ya vya ti kowina camazi gma sai ta sau, sai ta sinna kalau. Amma kayana a wu lthhina va hyi ndaka sina ghi sai ya ta indomie va wuyani ba doyai, to mani gay an ma sinna kawai ci ca wali ba ma sinaya kayani da ni kayana a ai kayani wali cu vulai wa civa dani khin danu va sai khin baburna wa ndaka dani khin danu sai va sai wa piya ti kati pai, wa p`iya ti lhanai, wu ndaka civa di ngaru sai di mo sai di mutikai ko mash ko baburna ko kekena kangirnai toda ga wu ndaka civa da ga dani, sai wu sanu valth di ngara, amma kayanaa wa wu ndaka civa da ga dani di sinu sai khin baburna wu ndaka civa da ga da nuti vinavvu wayu sai wa kuza va aa "um um "khiye mum hyena dayuni di kukusina khiyemumum hyena da yuni di padai, deyemu hyena ndaka ghi tsipurai khiyemu aa to da da khin ngari ba wa ndakau, kayana na va sai sinni taniyya za lthikanta barau va wading ma bu wa ndaka wada bara kuwayo sai va wa za lthikan wa da bara va di va di yan" yan wu sikhiga to mani da ghankwa di da mania ghan kwa di. Ɗi ɗi lokaci tsuwari caba wa khinya sakatona ko doshana waba ɗi sina waba wada sikau wa sikkhi ɗi sina sai wa ɓarau sai wa pushau to mani yan ma sini be, amma kayani gma va wa kuzi daga lthkan daga dapuwa wa kuza ghu ndakhi ghi ndakhi shadi muna kuza waɗina muna kuza padai ghi ndaka ɗa ɓara mun piyau ko ga ghi ndaka da tsipra lthikan aa mani ba wayu to daa ni daa lthin kawai kabi wuti ma ghan hina valthi kabi wuti ci zahyin kabi wut ba wu busi ltha wu busi ltha wu zhi'zhiniya wu lthabudiya <noise> lthabudiya yayinu a ndakhi a ndaka ɗaɗ can gu aro tu kabai sai ta zhau, yahu ta da can kabai zhau, saboda khin babu wi banbanci cewa aa mani aa wane <noise> a khi kabi wara <hesitation> kabai dai kabai, amma kayani sai wa naha sinni wut guda jubbi kabi dari tagyiyi takanna, agogona, yan zhewahi iri cina'a to kayani ma wulthinghuma na dai mani kayana'a ma ghira shekarin has shekaran jubbun maha amma kayana'a sai wa naha diyuni bu she bu bu bu <hesitation> shekarasi valthi ko maha sai wa naha tani ya dawa wayai taniya ɗawa yan zhewali ti suban hesitation. Wa wani bu kikkuni wane ba ma zhi wali khin cani aa wane ba cica wali gma ci zamu rasisi gma ko kuwa ko <noise> ku rasisisi kama cinna kamar irin <hesitation> zhewali ti sinni c'amaza rasisisi kowani rasasisisa to daa kuma daa hyina ta kurunnu sai hyin gyiɗayi, ghan ƙahyin hyina jubbi sinni wuti ta kwa ɗi'i, dole sai wu gyiɗi sai wu gyidi yayinawi, hyena ba tau, hyin ti kurinna hyin pari tahyiyai hyina khiya hyina cati wulthina wulthin har ya cuwau amma kayani va sai wa za lhiƙam amitawi wa za wa kulla vinavuwi ma waniya ta kurinna ai wali mbasiltha ci mbassa kayana'a babu wali wi dadi kayana'a kayani kuma kowani kuma daa ba wu fakhi wu nahyi diyuni ta wu ya fata ti jarhyini ba wu kai hyina fata miya ba wu khiyi mburtsa kwi wu tighaya, ba babunasi a di wai bu tighawa a wa fala walai me buzha a tighawa aa ma fata <hesitation> ba dadai to amma kayana'a, wu zha ma wa zha sai yada bu damawa hyi jinu gha? Hyi jinu ghai? To saboda khin we'e kayana'a lokacin kayana'a ai mbasau kayani wali ci mbasa ɗin ɗin.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 Din kayani ni daa be'e ghi hyin ndaka faka daa ga ghi ma ba zha wali khin hyini, to da kayani hyina gha civina ɗi ngarra, hyin ndaka faka ɗi mutikayu, amma kayana'a na mazimu na dahyi ma ma zha wali di motai wanda da wana sinni di moti to kai hyihyi sinni babu kumi mbiyai, da wana moti sai wani ya bau waɗa sansanau wa kuza kanshi tayai, to amma kayani gma ghu wulthin ghu t'ivana, ghu ghu garnana ghu waye din kayani ɗun kayani ma vullama, saboda khin we'e da ghukhin da ghukhin kayana'a ghukhin banban cin sosai ainun, ghu khin u'njikhin ba juju ba ba damu ba damu wa da ci ca wali ci sapau a ko ngir ko ngir ma ce ko ngir ma ma khiba daa dan daɗin bu mati daa kayani ma we ba dawawa, kayani sai wa sinna lhalhi wu dawa lthuni ɗi vinawu lthuna, va lthuni sai yacu khinakhi raa va jakkhi raa wandi daa ko ya cu khinakhi raa to tani ta lhima ma kakki ba wa lthikhitta ghirwi wa can. Khinakhi raa, ngarai ba ya khiya ya cawi pakhai sai ya sima ya da maza dayati u'njikhi. Ghidi ga wallahi ghidi ya cu Kaman misali lo lo lokacin bu mah mah mah gadama fi wi hyi ndaka cuuwa zakwafi din gha suban, wu bawai ma'u hyi ndaka cu ghidai, amma kayani ghidi ci ghani lthi kayana'a ai gari ai gari mah gari to mi ba ghu ndaka ɗawa. Ghidi kayani va masi wuti jakhi jubbi boni raa jakkhi jubbi boni khijji, jakhi jubbun boni lhalha haba ma haba we ba ai dole ma <hesitation> t'ini ta ghuma ghan sinna, dole kuma daa hesitation ma taɓa sinnakhi cini ca walayu ma taɓa sinakayu. Wa kuza va ai te'e <hesitation> t'inasi bu ghuman te'e t'inasi bu putsau to wandi sai wa ko mimiyi ma daga dani sai wu civi daga dani kamar miya da kyar wa pa sinna wuti a mita, amma kayana'a daga ɗani zuwa Baima sai wa kuza va suban jubbi hyi milthin. To ma righi ma u'm bakwai kuma mata rasisa ma ta ɗa ma ta ɗa mata ɗa mata mata ɗa mata ɗa mata kama tani wum ɗi vinaghuma uma mata dinni ma wi ma ndaka ta kayani babu ita babu cici kayani wa var ma wada naha dini waɗa babu sai wuyi dini ba na wali bani hyi fakhi mu va kwanza kuwana hyi biyimu wata wuyi dinawani makwai sina ghanzi ma mani dai sai mada Ghinshina zha ma cuwa kalau, Amma kam din sinni bu ndaka buja wali ti daa. Ghu khin ti kayana'a a'a babu kayani kam me ta vinahyi amma daa kam daa wuna daa kawai yan ma siniya, t'ivani c'amazi sai ya <hesitation> bu iya t'im bugana ta ba kappa bugana ta takhina bugana ta t'ivani ya faka yaniya yawau ya t'imau t'imau caba hyi ndakhi ya u'mau, daga bugana babuyan hyi ndaka u'mau, amma kayani wa kuza vava ya zha wali wa va zhewali mati <hesitation> subu ma kwai sinusi sai wakuza va ah-caba ya zha wali a'a caba ya u'ma miyo a'a na lthinana u'ma wa lthikan sai wa kuza ah-wane a bati kaza wane a bati kaza wane a u'm kaza wane a u'n wadi ko da ciran a buggi kwai sarwani ba ma sinau sarwani caba yaba ghuma duhuna ya bugga civun ti duhuna ya niyya buja ai cira ai buggau cira wani ai bugga cir wani ai buggau ciran wani ai buggau cira wani ai buggau cir wani ai buggau. To ghani'i mi tsighuni yan ghi tawiya caba zanci cirana, ghu khin ciran wuta ciran raa ciran cir khiji, fudi, cir valthi, cir maha, cir masir ca ba ma lthadau, taba tsuwari ta zama ta vau sai ma ndaka ghi lthaɗai cir kusiya cir jubb ciran ni go ciran ni jubbi boni wuti. Sai ma ba Kaman caba kayani caba ma kuwa zuwa zuna a dan mu ndaka naha kayani mu ndaka naha zaman na lthi ya kamusi mu ndaka naha zuna ya piyau mu ndaka naha mardi mardi kan mai riga mama tima. saboda khin we, zuni ba ma dighan kuwakai, subu kuwakhi ya kuwau, subu kamakhi ya kamau. Kayani ma yan u'makhi ba pugina, ɗin ɗin yani bu wu sinni ma pugginma yanzu kayani ma wu ndaka naha pigginu, hyi sinna ma puggin wulthin hyi sina ma pugginu balantane gikwai hyi sina ma gikwayu, ɗin yan hyi sinni kawai ya biya yaɗa lthabuda zuni kuwayo ya zha di buhuna, ya biya kan yaba vya lthiƙan. To kaka ba <noise> mani daa wana we aa sai dai sai dai ghi hyi vyaya, zuna ghi hyi vyaya a ba a marmasiya amarmasita to taba hyi ndaka faka yaba yaba pa ghamsi pa ghamasi ya pa ghamasi sai ya kama ɗi galuna sai ya biyau sai yaba bussau ya bussau ya bassau sai gma can ba ma ndaka kiyya ta cinwani cinwani cinawana. Kayana'a varina daa varina sai sai wati kuwakai wa guwau wa baya varina wa guwa wa baya varina sai waba puc'a lthikani, sai ciran maha sai wa ƙiƙƙa t'ivani yaba para. Zuwakai, amma kayani ɗi kukusin baya baya varina ghi fakhi ghi gyiza varina ghi fakhi ghi gyuza varina ah-ahvari miya? wu puca lhikan vu ƙuba wu ndaka pa varina, caba gma wali gma daɓa, ma c'ulthi gaba daya kayana babu wali bayan ma ndaka u'mau kayani gma wuya wali gma bani badan ma ndaka u'mau kayani gma wuya wali gma bani daban ma ndaka u'mau, to mani ke mani be'e mata subu shekari kayan, to wulthi wulthighun gma sai yani buhyi u'miya. Tundi muna dai kayana'a na wayai kayani zhewali wi muna zhawana'a kayani kai yati kuzu ko ko kasar waje ko kuwa maca musa dighan ɗawakai ko ya nahuni kayani we muna ɗighan zha walai to da we babu p'a irin cini ca walaiya. To sai ma ɗa Ghinshina zha ma c'uwa kalau ma c'u ƙalau ga shikenan, fiwi ma miyimu shinke nan, ma fala gwan yami ma ummiya, lthin gwan lthin subu ma fali lthin ya ba ɗawau.